Be'I latiɗi durama dow bamle noy ɗi gontiri e bamle ɗen. <noise> E wodi be'I latiɗi to wela ta ɗun durgol woni dow wanne. To o wannina ira neye, e wodi wanne kaje boɗeje, <noise> e wodi wanne kaje daneje, e wodi wanne lateɗe tefare non. To bamle latiɗe kaje daneje to boɗeje ɗe enkube ɗo bengoje seɗa. to lati tefaje toggoru ndu a tawan e ɗe filfilto e tokka sesesese e ɗi filfito sesesese fa e ɗe bagga dow.